Séé álámɩnáá lú batáa? Ñ lú batáa bʋdé bá sɔ, ñ lú batáa bá mɩ ka lobíya, ñ lú batáa bá mɩ ka tɔnɛ lobíya, ñ lú batáa bá mɩ dáŋɛ kaá bá yáana kɛ, ka lobíya. Batáa lútɔ yɛ sukúruúwá yéé, baá ɖóli batáa lútɔ ŋsɩ bíñsɛ: bíñsɛ sɩɩlɛ, bíñsɛ sɩtooro bíñsɛ sɩnásá, bíñsɛ saláa, mɩnísíɩ ñ dzɩŋ ka lútɔ, batáa báa aŋkɛ na ka lútɔɔwá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ: kolobí lútɔ na bʋtɩ na agbadza lútɔ. Akpoká lútɔ na bʋtɩ na tɔbɔ lútɔ, kpókpósɛ lútɔ ma bʋtɩ na gúñbe lútɔ. Bʋwɛɛyá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ kala. Tɔɔ batáa baá lú batáa karɩ: dugúñgúleé ŋñná bʋká ŋñ lúna kɛ pi-pi-pi, ŋñná sɩ bʋná dzɔɔnɩŋɛ na bʋtɩ, batáa karɩ wɛ baá lú bɔɔyɛnɩ, dásɛɛ baá lúna, dakokomiyaá baá lúna, ŋsɩ lóñgaá mɔ, dakokomiyaá baá lúna, ŋsɩ gaŋgá mɔ, dakokomiyaá baá lúna. Tɔɔ bʋká sɩrɩ wɛ, baá yásɩ si abíríñtisɛ. Abiriñtisɛ tɩɩtɩŋɛ sɩwɛɛ yá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ. Sɩrɩníŋɛ wɛ dásɛɛ baá lúna, dembise ñ kpátá ka tíkí sɩ bʋká ŋñ kɛñtɩna Ŋñ kɛñtɩna ŋñ kɛñtɩna ŋñ kɛñtɩna. Tɔɔ gúŋbeé sɔkɔwá mɔɔ, karɩ vaŋtátálɛɛ baá lúna. Gúñbe ka tɩtɩŋɛ-tɩtɩŋɛ bɔɔyɛnɩ, ŋñ sɔkɔ kalɔɔwá bʋká ŋñ mɔñ kɛ, ŋñ mɔñkɛ ŋñ ɖéle kɛ. Tɔɔ gúñbeé wáana mɔɔ, baá lú kɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ, mɩnɛkéé bʋwɛ batásɛ sɩrɩníŋɛ ró wɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ké bɔɔyɛnɩ, sɩrɩwɛ vaŋtátálɛɛ baá lúna ŋmíɩ, sɩrɩwɛ vagnimiséé baá lúna ŋmíɩ, sɩrɩ vanɔɔ wáríí ŋñ tɛkɛlɩna bí tɛ-tɛ-tɛ. Tɔɔ bʋká batáa, ŋñ yála ŋñ lú, ŋsɩ ká wáana mɔɔ bíɩ kawɛ kótókóówáa, bíɩ ka wɛ ka wɛná sɩnásɛ sɩnásáá yáa, ŋñ lú ka lɛkínamɛ, bʋ wɛná dzɔɔnɩŋɛ bɔɔ bʋʋ dzɔwá, ŋñ lú ka kéle na sɔsɔlɔ, bʋ wɛná dzɔɔnɩŋɛ bɔɔ bʋʋ dzɔwá, ŋñ lú ka kéle na báánílɔ, bʋ wɛná dzɔɔnɩŋɛ bɔɔ bʋʋ dzɔwá, na vamɛɛrɛ lɔ, bʋ wɛná dzɔɔnɩŋɛ bɔɔ bʋʋ dzɔwá, na vaŋɖío lɔ, bʋ wáana dzɔɔnɩŋɛ bɔɔ bʋʋ dzɔwá. Tɔɔ ŋñ lú, ŋñ mɔsí vanɔɔ ka mɔŋná batáa gbaŋ-gbaŋ-gbaŋ! Ŋñ dzɩñ ŋsɩbɔɔ bʋʋ dzɔwá, tɔɔ mɩnísíɩ ŋñ mɔsí vagnimiyá ka tɩnɩ batáa ká lɔ, mɩnísíɩ ñ mɔŋ kɛ, bʋ wɛná bʋ dzɔɔnɩŋɛ bɔɔ bʋʋ dzɔ ró, bʋ gnúŋɛ ró, tɔɔ mɩnísíɩ bíɩ ŋ lísɩ vagnimiyá ró lɔ ŋ mʋñ ró bɔɔyɛnɩ, bʋ wɛná dzɔɔnɩŋɛ bɔɔ bʋʋ dzɔ, tɔɔ bíɩ vaŋtátálɛɛ ŋ mɔña kɛ bɔɔyɛnɩ, bʋ wɛná dzɔɔnɩŋɛ bɔɔ bʋʋ dzɔ ŋmíɩ. Tɔɔ vaŋtátálɛ, bíɩ ŋ vanɔɔ feé-feéé ŋ mɔsí ka mɔŋná bɩ, ka barakɩ bʋlɔ, ka tíñti bɩ ka mɔŋ bí bɔɔyɛnɩ, bʋ wɛná dzɔɔnɩŋɛ bɔɔ bʋʋ dzɔ. Amá bíɩ vaŋ kéñkéléé ŋ kpáta mɔsɩ vagnimisé lɔlɔ kpáta mɔŋná bɩ bɔɔyɛnɩ, bʋ wɛná dzɔɔnɩŋɛ bɔɔ bʋʋ dzɔ ró, bíɩ vagnimiyá, vagnimisé sɩɩlɛɛ ŋ mɔñna bí ró bɔɔyɛnɩ. Bʋwɛná dzɔɔnɩŋɛ bɔɔ bʋʋ dzɔ. Tɔɔ ŋnáa? Mɩnɛɛ batáa lútɔ wɛɛdzɛ, mɩnɛɛ batáa lútɔ wɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ dzɛ. Bʋká kóo bɔɔyɛnɩ, batásɛ wɛɛyá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ, ma tíɩ kɛsí bɩ kala: bʋtɛɛ ŋsɩbɔɔ baa lúwá gúŋbe mɩnɛɛ baá lú akpoká bɔɔ, ŋsɩbɔɔ baa lúwá agbadza, bʋtɛɛ mɩnɛɛ baá lú tɔbʋ bɔɔ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ kʋwɛ kala bʋlɔɔ dzɛ.